एक छोटू व्यापार शुरू करना का वास्ता हम थें सबसे पैली यीं चीज पर ध्यान देंण पड़लु कि हम कै क्षेत्र मा व्यापार करना लगयाँ छा? और क्या प्रोडक्ट हम बणोण लगयाँ छा? हम थें वी प्रोडक्ट पर ध्यान देंण पड़लू जू वू क्षेत्र मा पैली बिटी तैयार ना हो होणु। हम थें यीं चीज पर भी ध्यान देंण पड़लू कि हमारी लागत, हमारु बजट कितना च? और कितना लोग यी व्यापार मा इंटरेस्टेड छन? और कितना लोग ये व्यापार मा इन्वेस्ट कर सकदिन? जीं चीज कू व्यापार करना चांदा वीं चीज की वीं जगह पर मांग कितना च?